Iu ammiru tantu a lu navigaturi Colombu ca partìu cu tri navi pi jiri a scòpriri àutri territori oltri a chiddi già canusciuti e finìu pi scòpriri l’Amèrica. Si nun avissi statu pi iddu, nuàutri in Europa nun avìssimu li patati, lu furmentu d’innia, lu pumadoru, eccètera. Grazi a iddu e tutti li so' accumpagnaturi ca purtaru ssi frutti in Europa, oji putemu manciari tanti cosi ca prima nun avìamu.